دراسة التاريخ واشياء انتهت وعفى عليها الزمن ما- ما لها أي فايدة وغير مهمة ابدا إلا للي عنده شغف وفضول وحب للاطلاع على هاي الأشياء التاريخية ف- أي يعني بس الي حاس انه عنده شغف انه يدرس التاريخ اهو الي يختار انه يتخصص فيه